Mani agana laip ai ela simela gosi, mane tapeaikala a logo ine ida siamela paka aloa, mane tape. Podoi sala ma pata lo pa alo, mane tape tuisala ma ini patalo pa kaisi, patalo atorola pe dakino aniani pe dakino, inu siamela atoroai pe iruo mane ma tape aikala raremasodiana ma pamili pa mamaireu, raremu sodina pe sasa ela pe otouto ela raremai sodina, ma mane tapa aikala ela ma pa saka soma, mane isiodai tape podoisala pamili pe atoroisala ana sosobi pe atoroisala, patalo pa kakaisi eu. Saikain aniani mapa kaisi, saikain patolo mapa kaisia, ariruani, saisiamela sosola lai tatusalato elae pa alo, rausia, mane na siameta atorola are mane pa lusimu atororadia, siamela pa kaisi atoria pa alo atoria amini patalo kaina tau amela pepekodia sau pa allodia mane. Lago aniani aniani o, aniani tape aikala o sai simala pa kaisi ine pa mala mala eu ela ini siamelau pe rausu sosolauai, ana laip pe atoroisala aniani rarema sodina pamili pa ana ela pe magealasomaisala elae pe anaela. Elae nida ada rait nida ela uasadato rarema sodina, mane ma ela tape aikalaela pamili pe tatanisi ela, barala dipa tatanisi edia taradia aniani oso mane na siamela gesi ada na laipnamini, ta atoradia sada, umado, umadoko tapakaua. Ine isoupe saka, mane tape akala ela ine ma mane tape ppodosa mapa arulalau atoro pa ani atoro, ini patalo pa atodia eu <hesitation> umado mane tape aikala kain ma sakai ai pa tu. Are nida mane ta atorosada raremai sodina, umaelae pataloai pa ani eu, rarema sodina pa ani eu, pa ani masumasu eu, lago elae patolo pa kakaisi, tadi pa aikala soma bainau pe maimaire, ela ea patalo aikala atu kiki umano pe tanisi, barola dipa tanisi mane tape aikala namini aniani pa kaisi, tape boboni ela tape raraiela, aniani tape aikala soma ine ma ida maki ida mane peke popodoino ela, rarema sodina siamela dakina tape dadakia ela. Patoko tutu tavala, dapato dakiai sada pamili ena mane tegese pe auela raremai sodina, tape tuisala ena mane pa lusimu a, ela, mane tape lo aikala lago pa daki tauna ela, ada siom gesi ela mane ma dapa lusimuina rausu pakakaisa eu, pa dada kieu ini siamela pa alo inae u, ia, palo asaiaeu, la topolai palo asaia ia topolai, ia topolai pa aru ainaeu ma ako mala ia rausia, aga iai buka taupe aga lao ma mane pa bokoina, kara pa kaisi pa lao, mane na siamela gesi namini ine aniani pe podoino. Ine pa arulalao, kakalo ita ela pa solaia pemili pe benepitina pe kaisi pe ana ela, muatae mane benepitina pe kaisi pe ana ela, mutae mane aniani modelai pa boboko eu sunata pa arulalau ela akomala ia topolai pe lo mamata ela. Elai mane raremai sodina taupe uakia. Kaina dapo kakaloisada amini sai siamela tadapa amataea, kaura tapa amataea mane pa kaisi o. Sai siamela, taupa dakia o iala taupe nasia mane dapa dakia, mane isodai peka aikala, rarema sodina mane dapato uakia, dapa kakaisi eda tape aikala dapa dadaki eda, dapa dadakia, dadakiaeda dapa dakia, dakia, dakia, tape lo uosu gesi, ida siamelaai atorolai pa lo aloa, ela auna pemili pe tu atoro ela eh pe mala mala ela, raremai sodina, malamala pe mamata teola tape lo tutu atoro ela. Kaina mageala soma, umado raremai sodia pemili peka sasaka. Pemili ela patuisala, mane pe ana ela, tara sai siamela taupe pepekoeu pa kaisiaeu, sali siamela taupaka pepekoia pa kakaisia, sai siamela taupe pekoia pa kakaisiaeu, elai nida damalai tuda tutusada, ini topola, ini topola tada tu mane dapa pekoia taupa mane aika mane gesi dapa kakaisi eda, ma, tadapa tu, tavala mane pe aikala mane ma ia dapa dakiua, ela talapa ioua aini mane dapoto waka eda, tadapo anieda raremai sodina, mane tape aikala waini, mane tadapo totorueda mane, waini mane ela nida dapato waka kakalo eda takatoua mane raremai sodina, kae dadakia egu. Ini patalo tadapa dadakieda ma maneai ma tadapa waka edia raremai sodina, raremai sodina, mane tapelo aikala ela pemili tuna pe saka, pa arisisiki, ini kain onoonou pa alo, ida kain mane, mane dapa papagi dapa daki ako akomala aika, kaina ada na tu elai waisalasa, taupe mamaketeu sa taupe aloa eu ela lago mane pa dadakia eu. Mane na siamela gesi soma, mane era rarelai ta lulukauta sodia, mane tape aikala dapa ari abauri, waka dapa marau, waka dapaka mamarauina waka ela na mane taupe dadakinaeu raremai sodina elai kain patuloua.